Klëmshit çë pi u per esempiu ë klëmsh lopie, klëmsh lopie, ma pran sistir klëmshit të deles, gjith animejt bujën klëmshit, klëmshit të dhis, ë klëmshit të dhis, pran na vemi te u supermercatu gjejëm atë parzialmenti scrematu, latte intero, pran i differenzi jan.